أول شي ننتبه للكهربا <hesitation> لازم نفصلها من الكهرباء <hesitation> بشكل كامل وبشكل منقطع، <hesitation> نستخدم <hesitation> القطع النظيفة والناشفة للتنظيف، <hesitation> لإنه سكب الموية ممكن إنه يسبب تلف <hesitation> للثلاجة، أو يسبب <hesitation> تلف للأسلاك الكهربائية الموجودة بالثلاجة.